هلا صديقي عارفة أنك تعاني من الإستيقاظ مبكرا، بس في شوية نصايح ممكن تساعدك، أول شيء حاول تنام في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الإسبوع، هذا يساعد جسمك يعتدي على روتين معين، <hesitation> كمان قبل النوم حاول تقلل من إستخدام الهاتف أو شاشات الكمبيوتر، عشان تخلي نفسك تتهيأ للنوم بشكل أفضل إن شاء الله بتلاقي هذه النصائح مفيدة.